Aspiratera ndraiky karakarazany fagnadiovagna tragno regny izy fa izy amin'ny izy karaha misy vavany be zay, avy ake am'zay misy tahony lavalava, avy eo amin-jay izy kaofa an-tegna hamafa tragno igny igny fao atao igny mitsetsitry le loto ndraiky lapolaposiera jiaby, avy akeo amin-jainy igny zainy fitaovagna entigny agnadiovagna tragno.